Kaohan xaamrihi ngeitak anuomlawin ashe om eem eema. <hesitation> A beng tsengin aninomane. <hesitation> Kaowina riansuahi <hesitation> ngeitak ashe omin benga ver eem eema. Mutlaite pehijuan, eitaki ashe om lezua ngoy ngoy ingaxia. Ramahan riate pohian, <hesitation> min mutheilautir bertuhi anichin ingaxia. <hesitation> Baka kaoh anhunlai pehijuan, <hesitation> pakatmei nilawin. Tamtakan xaam pehijuan, an beng tseng lezua la. Sieti anche om lezua ngoy ngoy ane. <hesitation> Kao hikovela hinlaw om talawpo nise <hesitation> boi hikati. Eem eem pohian karin law ane. Mai roju saite peju. Ganeijuan lava. <hesitation> Ania nga la bom tiem mei. Atahin kaxia ane.